उल्टी गिनतियाँ के नाम अठानवे, सत्तानवे, छियानवे, पंचानवे, चौरानवे, तिरानवे, बानवे, इक्तानवे, नब्बे, नवासी, अठासी। सत्तासी, छियासी, पचासी, चौरासी, तिरासी, बहत्तर, इक्यासी, अस्सी, अठहत्तर, सत्तहत्तर, छिहत्तर, पचहत्तर, चौहत्तर, तिहत्तर, बहत्तर। इकहत्तर, सत्तर, उनहत्तर, अड़सठ, सड़सठ, पैंसठ, चौसठ, तिरसठ, बासठ, इकसठ, साठ, उनसठ, अट्ठावन, सत्तावन, छप्पन, पचपन, तिरपन, बावन। इक्यावन, पचास, उनचास, अड़तालीस, सैंतालीस, छियालिस, पैंतालीस, चौवालीस, तैंतालीस, बयालीस, इकतालीस, चालीस, उनतालीस, अड़तीस। सैंतीस, छत्तीस, पैंतीस, चौंतीस, तैंतीस, बत्तीस, इकत्तीस, तीस, उनतीस, अट्ठाइस, सत्ताइस, छब्बीस, पच्चीस, चौबीस, तेईस, बाईस, इकीस, बीस। उन्नीस, अठारह, सत्रह, सोलह, पंद्रह, चौदह, तेरह, बारह, ग्यारह, दस, नौ, आठ, सात, छह, पाँच, चार, तीन, दो, एक।